اذا انا مرشدة سياحية راح اعرفهم بمدينة المنامة الي اسكن فيها <hesitation> وبعرفهم على قلعة البحرين مجمع الافنيوز مجمع سيتي سنتر المواقع الاثرية المعروفة في هالمدينة وبعد اكيد راح اعرفهم على الفنادق والمطاعم الموجودة ومراكز الجذب السياحي الاساسية في المنامة